पेन न काम करनन तरीक यानि कलम कलमन काम। करनन तरीक है एक परकारन लिक्विट साही रहा है। साही पलि प्लास्टिकने नओलें भरले रहा है एक। <hesitation> नुकिला तेरो नौक रहा है ते नौक काजे पलि कागज पर। रगडे ती पलि एक पाइंट या लाइन बना दे आपनो अलग। अलग परकारन काई भी काम कर सका लिख सका। तेरम यो काम रहो कलमन।